متابعة الأخبار مهمة عشان نكون على اطلاع باللي يصير حوالينا، خصوصًا الأمور اللي تأثر علينا. لكن متابعة الأخبار بشكل مستمر ممكن تسبب ضغط نفسي وتوتر، خاصة إذا كانت كلها سلبيات. لازم الواحد يوازن بين يعرف وش يصير ويعطي نفسه فرصة يبتعد شوي عشان يريح.